Ami kalu tapi kalu amir utanu mam laku amir utanu ma ite unae paneka aue tahu te ise ite sahe tauwa ama masma laku ite una ma riaye ite gorengao. ite gorengao lako ite una iaie cili ha una rea cili ha au una rea cili pea laku masa ya masa ya pea kalu adipito ma laku te unae utae sarimie paniko mamae ite sae kang kalu ana mate anu kang laku pea ya paniko matie suka ya nikome lauku ina dipito ma laku au tumiss mie au tumise mie pea au te anu rea dipito ha pealaku ina nadi sama au unae paneka. au unae utamate. utamate mama mate suka yasiu kau ite una rea santgem mama masi sukaya tapi kalu ite una rariae bening. bening riaie ikang mati tasuka ya kalu masi sukaya masa santage mama labe mati suka ya aa pea aku utanu ma utanu hisio yamati suka ma oseng. oseng paneka aue tempe tahu laku kacang panjang, laku ite una ya rea sos me rea cili mema mati sukaya siu utanu mama. Laku niko ie kalu utanu hi ipapari. paparima kalu ianu una ma kang laku uaue geleng hihi au giling ianu <noise> au giling ianu nehe baru au timis saya laku nike ianu me papari ma au iris apea laku aue rapas apea laku au sohea laku niko hipiku tae hupiko ta pea aupea. au pea laku aunae hihi ianu ne riaya kalu iyane kama intele ma mati sukaya siu mutanu mama kalu utanu laeng. laeng ma ta sukare, tasuka re ma utanu mama manta laku nikoe kalue hihi kalu tau ite una ya riae tahu krispi laku ina niko ina sambale ma kang mati suka ya siu tapi kalu laeng hidi mama mata suka re. mater. mater urang cuma mama ma manta ma laku niko ye utanu hime utanue hihi eye paneka utanue lapo me aku ite una ya iae duhe riae duhe lapo niko mema mama mati suka ya siu tapi kalu iaeng daripada mama mata suka re.